أنا أكيد مع أنه الإنسان الشباب يدخل في السياسه خاصة الشباب المتعلم المثقف تعود عندو التربيه والأخلاق ما يكونو عندو مبادئ أما تقدرش تدخل أي شاب تلقاه واحد خارج الطريق واحد عندو لازم يعود إنسان متقي ويخاف ربي ويعود يحب الوطن نتاعو ويحب ناسو ويحب أهلو يدخل في السياسه يعاون ويستعون عليهم وينصر الأمة.